Tena ara-dalana ra ohatra ka atao vaindondraraha eky fe zany fienanolo fa manaraky e fianagne biby satria io olo io avao koa zany gn'enteheragne biby zany oe ra sy milamy e fiainan'olo da sy milamina evao koa e fiainagne biby satria gn'olo gne mekarakara gne biby e gn'olombelo e manome sakafo ebiby